حتى الآن الآلات لا تملك مشاعر كالإنسان، حيث أن المشاعر تتعلق بالتجارب الانسانية والوعي الذاتي، يمكن في المستقبل يتمكن الذكاء الاصطناعي من محاكاة ردود فعل عاطفية أو فهم العواطف بشكل سطحي، لكن هذا لا يعني أنه سيشعر كما يشعر البشر، فالمشاعر تتطلب تجارب شخصية ووعي وعمق إنساني، وهذا يصعب تحقيقه في الآلات.